Nembuka asubui, nayanza guvola mkahe wanje yandukre vukima, yandukre vukima nelikuvi, nomba mutete no kada kanyama kaveho, ne, khandi auukuse. Sigara mbarara, mbeza nendiza mu mihinzi, mu mulimi kuzya, kuzya kuzembira nomba kulima, nonywa kachai. Kachai na kangu si kadira mala vwangu adzia kulima da, nonywa busela khandi busela khandi no vwangu widza kwinyala vwangu vwangu no vusola vweno vuwa ko, afathali kulajira ovusuma, eithe ne likhuvi, ne inyama ne lisudza, nomba kata ne ingoko onyola kusinzaka. noli nondo tsyo ovolako msyele na kusinziraka ingoko. Niyakusinziraka ingoko ateke vulahi vwene, areke ungu mseroka yetse atemo, aremo kitunguu, aremo enyanya ni yakakaranga nafu, naraa kumahiga nafunika kaye baas ne ive akuranjira msakhulu wanje amba orajire vugima khodzie namulimi nawe adzia nangwaa madzi nodzia kulima ov ne zingufu dzyo kutula mumulimi saa saba. Khana odzya nonyola syakula kindi notsilako. Lakini novola kunyaa echai, nomba busela aah sonyola dzingafu dzyo kulima da. otsia mumulimi nolima lijembe, majembe kavaka konyene nokaluka hengo wakalua lakini nolajira vuchima, ovedza nezingufu, ovedza nezingulu zinene, dzyokola ekasi yiyo mpaka onyola mundu wakhasangala mundu uvere na akufutukie vuchima anyola udirre avundu anene muna baas nakalunga hongo, natsia kurora avola aah musakulu waa oyu, no mudinyu, alimre nakufukira vusuma vundi mumba kandi nolajira, nende kanyama, nomba sasa ombol kanyama da ndakenya zingutsa za kienyeji haas noturaha wakokuta mumbili sikuvyaa.